لعبتي المفضلة, كانت السيارات الصغيرة المجسمات, كنت أجمعها وأسوي سباقات خيالية, أحس وقتها كنت أعيش بعالم ثاني من المتعة والإبداع والإدمان عليها, كانت لعبة مشوقة وممتعة, وكنت ألعبها أنا وأصدجائي, وكمان إخواني.